Siz sochlaringizni yuvib bo'lgandan keyin ularni hech qanday kutish orqali quritmaysiz. Soch quritgichni tokga tiqish orqali uning ikkita tugmasi bor birsi balandroq va birsi pastroq holda ishlaydi. Siz sochlaringizni u bilan quritsangiz besh yoki o'n daqiqada xo'l sochlaringiz quruq sochlarga aylanishi mumkin.